Ley language I speaking to you la koloqua I like speaking it because know la how we grew up na so normally we can speak ley english almost everyday so I i I actually like it because a part of me and anywhere I go I speaking it people can want learn from it you know ley ask me where kind na english you speaking I say la ley place I come from la ley english I like speaking so I love speaking it because I use to it.